<audio distortion> mipetraky eto de hoe, impiry isantao hanao no mandeha mijery mpitsabo nify aloha? Dentiste. De firy lera gny laninao agny? Indrisy milaza aminao aho fa, aotra. Tsy mbo nandeha mihitsy aho namonjy dentiste. Mbo aotra isantaona famonjeako dentiste, ary aotra avao koa, zero zany gny namonjeako tagny, zero gny avao koa gny fotoa laniko satria zaho mbo diako narary nify.